स न ल दि न्न्ग् थन्ग् दोर्को मुन्से सोमोन्ग्थन्ग् लैजुम् प्विदुन्ग् बिओम बुन्गुन् अरो न्न्ग् थन्ग् मोब्र पिन् नय हुयो। मुन्से सोमोन्ग्थन्ग् लैजुम् खुफ्र य जेरेब बुन् नय दोन्ग् न्न्ग् थन्ग् को <hesitation> नगिर् गसि न्यो दोन्ग् धोय्र् गे जेरओ। गोजम् बिजव् बस्रिपप् अको लुगु हुम्। गुसु गुदुन्ग् अरो गुज्नु गुयो। अन्ग् तेखो दिन्हेगुन् मिजिन् थने तिन्ग् <hesitation> थलयु। मुनिम् न्ग य न्न्ग् थन्ग् को नगिर् सिनु दोन्ग् धोय्र् गे जेरओ गसि यो। भिको अन्ग् को लुगु हुमु। गुसु गुन्दुन्ग् अरो गुजुन्ग् गुजुन्ग् नि अन्ग् हो। धोय्र् थन्ग् को लयु।